Pues tzu'kä'yi lo que ät muspapä'tzi, witpa tziji', kyutpa nhkiniya', kyu'tpa no se titya'p kyu'tpa y nyanhpa kasyi, ka pya'tpa kasyi nyanhpa kasyi, äj nkasyi variosap nyajnhayu, nta'p solo tumä y lo que witke'tapä täjsi', jete kyä'syajpa wakas 'yojmu'kpä'yajpa nyä'pinpi'k y no se tiyä yo creo que hasta 'yajka'yajpa por que jyäkä'ayajpa jyäkä'ayajpa nyä'pi't, jete jete wa nta'p tyonyajpa wa'ku ijtyaju.